L'agua. Conos tiempus que corrin ai que tenel muchu cudiau conos trinquis d’agua que t’echas al gasnati, que ya no es comu en otrus tiempus que te embrocavas a bebel de qualquiel regatu o manantíu i no te passava ná, peru ara esprimentas a hazé-lu. Assinque, i pol mé d’estu, yo en cá mía ai puestu un aparatu que depura l’agua del grifu, que no sé si hadrá algu i si de verdá seya mejol que la que sali del grifu, peru assín estamus más descruíus, qu’antis siempri teniamus qu’andal mercandu i acarreandu garrafas d’agua pol mé de que’l vientri a menú se soltava pol bebel la que salía del grifu, i las aguas comprás tapucu es que estemus mu sigurus que seyan mejol, peru pa po si acasu, que con el mieu que mos metin, ai qu’andal con el oju al pertu con tolas cosas.